Gne lojy zany mein koa sy voagnemba avao voagnemba zany fa voagnemba fosy fomba fandrahoagny an'azy zany ako fandrahoagny voamaigny aby io ka da ampandevezigny ampandevezigny anigny bebe sara gn'afo satria da ela masaky io ampandevezigny izy amigneo hitegny matetitetiky ampiagny rano matetitetiky hoe ah malemy izy za sa akognaia da lefa vita zay sh da anigny saosy amin'izay paré afaky anigny laoky.